Ngoku okunyanza, okuhotelu okuhoteri <hesitation> kutsi erighenda eyihya yerihanga, nge Kenya, kutse ebindi bihugho Mouritious, <hesitation> Sychiles, Maldives, ebihugho ngebyo